<noise> Djembe, <noise> bôndra, <noise> bôngo, <noise> kajon, <noise> karion <noise> avec <noise> maloche, <noise> castagnette, <noise> circuit <noise> abile. <noise>